Elfu lamaa ilamaa sadhii khun gahn kunen kenya kass Lilah Inaaman shida dharghetee worere maana serkalinen thun kasjithun rutoa tunen won cholee hindhuftuni laftin bonna inamaan madhamamunu mayaa maadhamanoa ijolee leseni kawen serikalith bhekha garii sagale inadhorghethi yaani sagale oll yabisen maaan yedhn won ghudha yabhethe bei ghalomth won akhanathanf maaadhamanon dhufti